wo jəjaləni mɔ tə mɔ jale yo a ləmiyo, nəngɔ mən kiyo təl kiyo təmɔ dakəni so mɔ swile a ja sh a a jə maa dalai dalatənɔ wo, a ja kul mi twiyeli mən nyuwa ləma gənɔ le, an dala dwami mən nyuwa ləma gənɔ le, a ja twa jingi mən nyuwa ləma gənɔ le, an fəli mən nyuwa ləma gənɔ le, tangəmtən bula buti nəngɔ gəlan dalai a ləm buto mi nyo, yam kelən wo ja kul kuli <hesitation> wuni yam wasino ja kul nən dwam <hesitation> buti gɔ ja kul kul mən nyuwa ləma gəle, nuyila gɔ a ja nuga ja shi nən dwam nja mən nyuwa ləma gənɔ le, o we ja jəgajəga yam bolunnɔ nən garargarar nyo kangə a tuul tuuli yam kunnɔ wo a ja mai ja mam <hesitation> sabla nən ya ka təgagɔ ja mubu mubai ja taltəgɔ taltə be jingi wo mən nyuwa ləma gənɔ le, a ya bul biyeli <hesitation> kənkəni ja benən kajəl nən dneden nyo so, ja tal təgɔ an nɔi mən nyuwa ləma le <hesitation> kam ditəniyo fəlmi yo a dabɔ dagɔi, mɔ a ja maa kungɔi, kungɔ gɔ wane an nɔi mə yim bula nungulɔle, ɔ a buma suu nyuwa ləma wasino le a ja nuga gən ja tal tən yatən bumo wo, taltən nujə sulijagɔ jamɔtəgɔ digɔ nəngɔ jubətwabəmle a dalənni an kɔi mən nyuwa ləma gənɔ le, mɔ kənkəni <hesitation> jəjaləntəni ja benəm nən məndi mim mimən jale a komi bɔ. Aya maaju a bumbi mi mwemi wo gəbə taliya bə we kebɔ ju a komi mə swile jashimi mwan shi mwani mwana kwam kwami, kaja shile mwangɔ ja taja bule bulli kam nenemi Tasa, <hesitation> bətəm folo mwe a suwa go ga gun nɔɔ kəshi mwanjenɔ gɔ jə maafɔ ma na biyel na mə gəla mə lagɔ swe yanyi we a gɔ twaltwalən nagɔ win swari a gəla suu wo kənkəni digii you nəb jamɔ wo <hesitation> bə bə be bən jəjalən mwe gənɔ kwagɔ gə dou nə kishi fəla sə nɔɔ we bə jale kənkəni laga be mwanɔ nə dəmnyi kənkəni bəngɔ bə bo bum bo kənkəniyau digɔ dumɔ a kumtəna gəlai fəljina ma dutɔi jano nyi nɔn ten nəngɔ bəngɔ mi bə nɔɔ nyinɔntəne a yigi bola fəmən, an yigi gə gən bola bola bola twaləm digɔ dumɔ a mabɔ jugɔ wo, ji nɔɔ nyinɔng tuulənɔ le kənkəni be jəlabɔ nɔɔ təm nyinɔ wuni nən kumsəli nɔɔ nyinən tuulənɔ nən kumsil nəngɔ la mə ja jəjaləni a mɔ nɔɔ le mɔ misɔ mɔ nyuwa a fəli mɔno nɔɔli gɔ gə fəli gənɔ le a mabo jen bəsaa juni ya bə jale den deni jə swibɔ bə ya ju ya bə ja bum a mu ja kanjəl den denni mɔ an jel kuli a sugoli misɔ mu dwalle an maaji mu male mu fuka leyo, nuni ja bəmmle a gun fɔ yi gəla yi lauyi yi sule an yi lɔ kuwai a suu you you yila be kwami gən wuni kam digɔ. Digɔ gwi yom lɔ luwai tangəna dwalbo sə yiyi kətəm beti nə you nəngɔ la nən yila banən nyaji nyai, namu jala junile a yilam jə denden ni misɔ mɔ dwal jəlle mə nyuwa mɔ a bum a lema kam jəjalənne wuni mɔ, an mɨɨ bum woi mɨmɔ nyuwa ləma le a bum woi nəngɔ ju di nyiyo dadiya ga suwai mɔ a bum aja ga nami yatə bumɔ wo a juu mɨ bum woi juu gɔ wo yatəgo, bumalən wo digə dumo mi mamwo ja tal bum malən təgo a ja dala gə gəm ja jaji le wuni kənkəniyo a mi mamwoi yatag jengɔ bula nasanai gən maggi bula swano woi jə da tal təno nən dendən nyo manyən mishi jə nya kɔmən ne a mugɔ fəli. juwa bwɨ fəllɔ komjenne na manyi nɔɔli nɔ fəli galanɔ wo sai a ja you nən a kan nyenongi se yaja niji nyinɔng saltəm fəli digɔ tummɔ fələnɔ fəlɔ məl nɔɔli you nən na daa nəb <hesitation> ɔ mə jaja kəka nən kelni mɔ kiyo leyo <hesitation> nɔɔli agə ja bumi wo a fullo məlgən məli gə suwa kelle a tumm fili ja dou nyinongɔ ja nuga nɨ saləm tum fili gɔ lei kel ga a dɨɨ a kel <hesitation> suwa woi a jə suwa woi ja you a daa nə suwa wai ja maa nyinɔngɔ a fəktigəmi a a gwol dwangɔ a duugəm a kun kanga ləbi bwangəm lei. A bə bwe nɔɔligɔ ya butoi gənyiyo ya sagən ya suwa tal buge mə lei baja daa kumɔ lei a ja daa kumi ya jel nə təmseli ja gɔl bwegəm dwangɔ ja duugəm ja nɨ gə te bwe yoi a dɨɨ a bwe you yila ja Suwa nɔ suwagɔ a gunnən bwe a yoi a yaja magəm ju maaleyo ja nigən nyinongɔ gɔ yaji yilɔ ya jə ja kəka, aka bei gə nanyo, ka bei gə nanyo, ka bei gə nanyo, a bəllo kubi nəngɔ mɔ you le a daagɔ nə suwagɔ woi a shiya shiyai ya jə you a lɔji a tu nyiyoi jə bəlawo.